Iin yunua kaun ján kuu iin no'o <hesitation> iin nuté yo'ó longo naxa'á, konuu xu'ú xanani jan kekon xhii niunrá yo'ó ya'á nión ján, kaon iin nuu ya'a kayo'ó ko'o iin xhii vée hó hona'a iin, nuu iax kuun koin xhitión no'ó, xhonjua niño xukua kuu iin yuu ña'a kuú, jan kauu iin, iin no'ó nute yuyua xhin njuan xhinguan iin nio'ó yuu'á.